أو شئ <hesitation> مصاريفها يعني تسجل كل شئ تصرفة، وبعدين يعي تحاول تقلل من الأشياء الغير ضرورية مثل جهوة برة ،أو وجبات سريعة، يعني كمان تنظر في-في العروض والتخفيظات وتخصص مبلغ يعني معين كل شهر للتوفير بالصبر وشوي شوي إن شاء الله بتشوف الفرج.